इगल् मने सिल दौअ, <hesitation> गजुनि प्रए <hesitation> बीर् दाने, जेब सिन्गो नैअ ओर्ब। <hesitation> भीर् गौनि <hesitation> जर लग, खैदौ जेनेब <hesitation> रबित्, जिबो। <hesitation> पिपर्को नुब ब एन्जोर् नुब तए। <hesitation> गौनि <hesitation> अकैक इउस्कल म, बेअ अकैज होम् नैअ ओर् हेल्प कल म, बीफ्। त्सेब् जुनर्क, जैहैऔ थन्ग् मैतगि बीकर् कब, बीअ। तोतक् नुब खन्ग लन्ग, बिनि <hesitation> सर्प् अकैअ <hesitation> हेल्प कल म। <hesitation> जिमन् <hesitation> गहैऔ थब ब, <hesitation> सिल इअ मने इगल। गजुनि प्रए बी जिबो होब, एन्जोर्क नुब ओर्ब। स्पिदौ पिन ने, बिखन्ग नेउ, बिनि सर्प् अकैआ पिखो हेल्प कल म।